<hesitation> A Singapory ndraiky, azoko volan̈y mikasiky andra toetrandra amin-drô ao; mandavan-taon̈o zen̈y tamperatioran-drô mafana, baka iô mandomando fo. Zen̈y ten̈a ny mandavan-taon̈o jiàby. Tsy de ten̈a misy vanim-potoan̈a manokana zen̈y amind-rô an̈y. Abaka iô amy zay zen̈y <hesitation> fa presky misy malen̈y môramôra latsaka fo zen̈y; na andra maiky na andra manintsy.